Son vegnuo in sciù inte unna çittæ piccin-a e me piaxeiva anâ in gio pe-i carroggi e ciù in là pe-i boschetti che conosceivo guæi ben. Dapeu me an portou inte unna çittæ ciù grande ma me mancavan i amixi. Oua che son inte unna metropoli dove gh'é de tutto, mi vorrieiva tornâ inte quella çittæ picciña.